Muwii ga aa maaka wanna atu babai aa sa bone, na ramitu wayi ii rii wane aa maaka dikəm wanna jaa jii rii gəri duskun sai da ram ma sai anzharu, jaa jei riigəri anzharam sai da ramma maa sai affa ɗagmi jaa ju affaɗai nən sai da ramma aa riwu bai dlam na rakan to jaa dərr gərri inde dengəri nən, jaya naa atu ii riigəri ja dew ii rigəri nen jaa ma to janai ka taima kaci ii aama taku ka baritu wana sai akshi aa rame jan ma, to adana kun sai gafa kasau jaa maka kun, to jayi naa jaa, jaa jena nən akshi aa nii jaa sukunu kalak te wam nən, to aa rame tu aji kəm ru kəm koda na iyu au aa barri kəm wanau bai, amma ka ji kəm. to jaa rii tunu naa atu jaa dlam du kasəunu nən atuu, aani da maka iyu jan jayi, jaa jinaja ii rii gərən to jaa dena jaa wam dai ka ɗuwa tlabai naa jaa, jaa dena jaa janeu aamtuku kabi tu wana ba ko kə kassa, ko sasaɗ ko bee wanda ka dəmudu kabi ditu yaye don atu qasa boore gara ii rii ndawa ko kuma ii rii mamau kokuma ii rii məsə ki atu ancu dam mbasu kasu bai dan da dlam wana.